Esiam a wͻdze ndzɛmba afora a wͻto nna mebedzi me nkwa nda nyinaa a, nna ͻno me yamu na ͻbetsim ma annhwɛ a, munntum nngya me nan na mbom atafer atafer dze a ͻyɛ dɛw dze, ͻno mebɛpɛ kyɛn ͻno koraa siantsir nye dɛ ͻwͻ mu dɛ esikyire wͻ mu dze naaso mobotum ama wͻdze nduaba nduaba ayɛ a memmfa esikyire nnto mu.